Omwa myaka ikumi eyiri embere eyikasa ngayisunza eribya ingane mukalhi oyu nasaghire omwikirirya nyamuhanga ngayisunza eribya inga ne mukalhi ingana withe amaka waghe inganawithe nabana baghe ngayisunza eribya mukalhi inganawithe omubiri owuwene nerithunga esya sente siwene esyanganyiwathikya eribezyaho e family yethu nabana bethu kandi ishanyiwathiky ingabya inanginathoka eriwathikya abandu athighithokaomumdu amambwira ekitsibu kiwe ingabya inanginamuwathikya neri muyamba.